<noise> Io fanjaka io gn mapataotsy olo. <noise> Io fanjaka io gn matonga gn'olo aby tsy handeha an-dagnitsy. Ataon'olo amzao hoe agnatin'ny vôlkano ao gny misy ny taranaky ny devoly. Ao gn'afo be. K laha tsy hivavaky anao da handea agnatin'ny volkano ao. Am fanjaka raiky io ao.